कपडों पर लगी चेन जिंकुण जिप भी बुलदन वह भी एक मसीनी उपकरण च व कपडो थै खुलदी और बंद करदी वे मा एक स्लाइडर हूद ऊब एंच खिसकांदा और टरैक मा ल्गयां हूदन और फिर टीथ थे उब ताल खिसकांदा। उब कन मा बःद हव्वे जांदू और ताल कन मा खुल जांदू।